عشان نتأكد إن اللي نشوفه حقيقي، <hesitation> نستخدم حواسنا ومشاعرنا لما نعيش تجارب حقيقية ونشوف آثار أفعالنا، نشعر إنها مو محاكاة العلم، بعد يساعدنا نفهم العالم حولنا حتى لو فيه شكوك التجارب الشخصية والعلاقات، تعطي معنى لحياتنا.